Xukanvichi xhi yée yenahí yovayeloya'a xhi inixo iin vaka yee, kune kunexo há nuxo há hakunexo nuja no ini, xhi hore ya'a xhinixo até ñatute yexo nayivixo vakaxhilo nee yuu yenojan ini telunjan haaa ndanuxi i iin ñaivii.